Oya koye, oya kepa, oya keta, ouya kene, oya keho, oya kehiri, oya kehapa, oya kahata, oya kahane, oya kigwo, oya kigwoye, oya kigwepa.